أيوة هناك فرق بين الثقه و الايمان ، الثقه الأول أنت بتبقي يعني إيه ؟ الي قدامك ديتي أو أنت حتى في نفسك سيبك من الي قدامك ، بتبقي عارف أن أنت هتعمل الحاجة دياتي و هتعملها صح ، انما الايمان أنت من قبل ما تعملها أنت عارف و عندم يقين تام أن أنت كديها الحاجة دياتي فاهم؟